Ya na kopti na̱k gwisi yek ta̱mi bi, ka̱ da̱nti gini, ga̱ bi hapti, wul jweɗe ma̱n za̱t jii hwi ni ɗe saa ta̱la bi go, a koɓi mus, ya na la̱t na̱ nali, a kumi wu. ta̱mi bi, a zak gon so. Gon wo yek ɗe saa hwi ki, amma a ka̱ kumi a ka̱ zaki ka̱li, to mbuni ma̱n za̱t gwa wo lami a ta̱ da̱n ɗe yeke, ta za̱k ten byas tantu so ma̱lgwe ɗe ta̱ za̱k wu kam, a ba̱ ana gwa a za̱k ten byas tantu so, a ba̱ aba gwa a za̱k ten byas tantu so. yek ka̱n a saa wule, kaksha mbala̱n wo ilgwe ta̱ yeni go, ami yen mbala̱n wo lami a to ten tla̱nda̱l, ba yeni so. don a ɓo da̱n ten dii atli na̱k gwasa̱n wu so. ilgwe sa̱ yeni wu go ami wo a ɓo yeni so. to, wul gwe ga̱g wul wonti, gwe ɗe sa̱a̱ hwiɗe, sa̱a̱ ba̱la̱n ga̱ɓa a dani. ta koɓi, ta kop tantu jwisi, ba kum ta̱mti da̱nti ten dii atli. ya a na kopti, yek nima ta̱mti bi. Ka̱ na̱k gwisi wo, ana gi suk aba gi wo, seko ta wule sa̱a̱ nima wutti hwol tuau. hwol tuki, sa̱a̱ na kumti ta̱mti gi ni, ten ilgwe sa̱a̱ dla̱m go a koɓi. a ma go a nima hwiti mbala̱n, a kwai na̱ ma̱jwe ɗe a ba̱lsi ga̱ɓa ten wunda̱l ga̱ da̱mti gwisi. kume a yen ma̱lgo ka̱. Ilgwe ɗe ba̱ ta̱mit bi so wu. ba manit hwiti, a yene ba mani hwiti ma̱li a ta̱ dla̱li a ta̱ kuma̱n wu. ba manik hwiti, ba za̱k atli a hwiɗe ilgwe ka pa̱li wu ka̱ wu ilgwe ka pa̱li wu ka̱ wu, a yene ba hwiki a ba̱ka kuma̱n so wu, a kum ɓanti ba̱ba wulke ilgon so a yen ki na̱ gwel, don ba̱lti ga̱ɓa mago se ma̱lgwe ka̱yene ta̱ zakik bi ta̱ sakek gwel wu, ti ka̱n ka hwit ga̱ɓa, ki mago ka hwit na̱ nda̱li gaahwula̱n. Wul wonti gweɗe ma̱n za̱t jii hwi wu, sa̱a̱ hwiɗe sii wo sa̱a̱ yis ilgon ɗe dlanti so, ba̱s kuma̱n ni ten dlanti suk ma̱lgon so. <noise> Ana gweɗe ta̱ zii ana gi wu mago ta̱ ba̱la̱n gwisi, ta̱ hwiɗe ti wo ta̱ ga̱ɓa, iya ga̱ɓa ama ta̱ man dlanti gwasɗe ta̱ mbala̱n wulti te ta̱ dlanti hwo so, to ami mago nu ka̱n ani, amman yenti mbala̱n ten pa̱lti ilgwe ba̱ mbun so wu a wutit gwel so, ba hwi ki, ka̱ kuma̱n wu to ka kuma̱n so wu to, amma ca se ko kume ayen ka̱ zaki gwel. kume ka̱ sake, kume ka̱ ba̱la̱n cina gwel gwa go ba hwiki. kume ka̱ ba̱la̱n cina gwel gwa so wu, ba wutik gwel, mbuni ta̱n hwi gem yela̱n danti jii, na̱n, ba̱k yen yilka gwa ka̱ ta̱n, ten da̱nti gwe ɗe ba̱ mbun so wu a ka̱ zakti so, kume ma̱n kumti ke ti go ta kumi.

Ilgwe ta̱ lami so wu. yeni a ka̱ zaki, ilgwe ta̱ lami wu, pa̱li ta̱ mbadl gwas muli. to mil jii na̱a̱n mago nu kan a na lamte ta̱n la̱n suk si, sii ma wu, ta̱n mboki si ang ten ilgwe ɗe mbun wu. ba̱a̱n mboki ang mil jii ten byas wul so, ka̱ da̱mti ga̱na̱n wo, ami wo a dli na̱ nali yek ta̱mi bi ka̱ nalti gini ga̱ luubi gini, ga̱ ma̱n za̱t gini. yek ɗe si wo sa̱n yen mbala̱n ka pa̱l wul yen mbala̱n a sa̱a̱ zakki so, tenɗe isk za̱k so so, lami a ka̱ nal na̱k tla̱nda̱l balye na̱ ana gwa niɗa, na̱ ana gwa niɗa̱ so, saa zakki so, kuma ma̱lgon mbuki tas wule ilgon so, to na̱k gwisi wo ta̱mi bi ami kam., yek laki ka̱ da̱mti gini na̱k ninge, ilgwe yen mbala̱n a man pa̱lti mala̱n ni hal mbun so. ba man da̱nti cu so ba manit hwiti, po pa̱li so, ta̱ kuma̱n go to, ta̱ kuman so wu a yil ɗa̱ka̱ tantu gwas ka don yek ka̱n a nal a giɓi, luubi ga̱na̱n wo lami aka̱ da̱nɗe yeke, ka̱ pa̱l byas wul go saa ɓoki saa zak ki so, sa̱ keta̱lni ka̱ da̱mshal gaa so, sa̱a̱ keta̱lni na̱ ta̱mti ɗe a wani na kulu wok ɓot nɗo so, gwisi wo niɗi so ka̱ luubi ga̱na̱n kam. ma̱lgwe kum kulu ga̱ yen gwasi, aɓo taɓa kumti ka̱ luubi ga̱na̱n ɗe ma̱lgon kum kulu yen gwasi yek nda̱ bisi so. go niɗa̱ so. Ka̱nda go saa haɗa ki suk yen a sa̱ ɓo kii, mi wo ka̱ lubi ga̱na̱n wo ilgwe ma̱a̱ tli na̱ nali wuk gu. Kume ana gwa ko kuma ma̱lgon pa̱lik ilgon yek ana gwa pali, ka̱ pa̱l ilgon yek ma̱lgon ɓoki, to ta saka ɓot gwa, a ka̱ gommace ta̱k da̱m cu. ta pali a kumi ɗe yengi yengi a̱m ma̱lgon ɓoni yek a hwi mama gini ana gini. ya hwi ana gini, to ta ɓoni ɗe hal a ɗla̱m wu. to nu ka̱n ani suk miljii na̱k nin, gwisi ma go sa̱ mboki ang dani yek ta̱mi bi, nuka̱n a ni suk mil jii na̱k nin, ana luut lugwe ɗe ali ka̱li wu, a pal lu go sa̱ ɓo yengon gi ni, ana palti yek yeni hwi ɗe, ana, sa̱a̱ ɓoni, ya hwitɗe ee, ka̱ pa̱l wul ɓot so go da saa ɓoki ya. na̱k ka̱n ka̱ pa̱l wul ɓot sole. po pa̱l wul ɓot so, ba pik kal ten ilgwe ɗe ba̱ mbun so wu so. to yek ka̱n a tli na̱ nali ka̱ lubi ga̱na̱ mi kam ka̱ za̱ti suk ilgwe sa̱a̱ mboki ni ang dani wu, ba nai naita ba saka dla̱mti, yekɗe kolti zhin, ilgwe sa̱a̱ mboki ni ang dani go ba̱n da̱nɗe laka̱l so ma̱a̱ yis lubi ga̱na̱n na̱ laka̱l so, yek ka̱n ma̱ tli a giɓi, a gyazi kap gyazi laka̱l so. lugwe ɗe ka̱ mbi lugwe ɗe baa gyazi ni ka̱li, to ka mbet ɗe laka̱l so lugwe ɗe bakin lugwe ɗe gyazi. Gyazi laka̱l so, laka̱l jwe ni gyazi jo sa̱a̱ wonti so. to ilgwe ba man dla̱mti ten ilgwe ɗe mbun so, ko kuma ilgwe mbuni, sa̱a̱ hwini yek ali a giɓi yek ta̱mi bi wu, ilgwe ba man dl-amti a dani wuk gu. ilgwe mbun so ma wu, ilgwe sa̱ hwini, yek a li a dani wu. yekɗe jee ɗe a dla̱m wu.